די וועג וויאזוי א שפין נוצט זיין וועב איז קודם צו כאפן אסאך עסן פאר אים דורך די אלע אינסעקטן וואס ווערן שטעקן אויף עס. זיי נוצן עס זיך צו באשיצן און אויך דורך צו קענען זיך אוועקרורן און פארן צו פלעצער.